Dada am bo odon mari saaro'en maako dido sarro'en maako baba maako bedon wiyamo Abubakar amma himbe don nodda mo be Laila nden daama makko Aishatu amma himbe don nodda mo be Adda iya non noddata mo.